Na kara an'izaho manokana arô ampisafidianana hoe hotely sa mahandro an-dragno dia aleoko mahandro an-dragno aloha na zaho e. Satria tiavako mahandro an-dragno ao a, sady milamindamina anao Mikarakara ny sakafo ohaninao a, sady azonao tsara ny tsirony a, dia hoe tena tsara be izy ty a, sady ara-dalana tsara ny fahadiovany ao. Dia izay tiavako mahandro ny sakafo ao an-dragno.